A yaya de kil ya, de kil yaya aʃan nde ya ŋgo mud kaleb. Mun kin ɓartʃɔm dana ɓartʃom dani da. Ɓartʃob tu yane ha sɔb ha sab gar de u rɔɲten. Yani muki kamam safar ka, safar mən ne ka, komam ŋgaw-ŋgaw. Law ne ka wal gud wunti tir ne kaw yen, bada aɲ gode dahaab kam karulen toweɲ. Gɔɲ jɔɲ rɔɲ ŋgarde gɔɲin rɔɲin. Temən, renkeŋ bada aden bada aɲen bada aɲ to, kum yo kawa aw wud. Kawa bin yo turi yo kaw, fila yo kaw bini. Kaw wu wunt far kum gol dede wan la, ɗɔnen ɗob nde mas danen, barkem. Te kawba aywa te kaw wa kay kaw de. Far kem kag dene far kem mane reʃit, tʃot na ge ne man ab ge ne ḭka wa. Bini gu ndis ɔr wɔgɔ togo na oo gardere. Naŋ hata hat, Te di, bəsa de ada nee. Mbur ge ne, kɔr jeŋ yḛ, kals gu ndigi tḭ, guteriŋ ɗara, indark sala a kiye bad. Un ki ndeb kayerka badal kawane turiŋ ori yo, kitaaba ketab de sawakan kuran e de gəra ḭko. Tobyo gəra kura̰ aŋgem bini. Aʃan wal mɔ tene ŋgo ndigi tem, tebyo kɔr fu sal tabsi re ane kɔran de o tri ɔrɔ. Wasi ye ŋgal diniti, aʃan ndeker kal safar ke el pinen. Ɔk ɓar kolo ɔ ŋgundig tə fa har kana de. Taw ten ndete far ke kene dey zamaan sa far ka fen. Ha kalas te wey. Aw kaw fene te far ke, ɗow bodere on ɗi one. Aw go ndigne u tir aɲel bombo, ɔni ke yo kawri go batan derek, odi ɗowɓi ndi af ŋgale oyo one. Zaman ɔl af ŋgali o nde ḭ yo ɲi de palme ro tir tɔk yo de ɓii onde kawel bini kalas te far ke. Fe aɲ gud mane far ge gaw gale. Aw ɗob ɗekab dekab, kab safare zaata ya zaata ke e ya zaata o. Steɓaŋgal duni tan wuy ndigiti ɓi hel binen. Al bo mata utur kan zegɔl kar zeged ŋguma ʃiin to et. Ɓa̰gnen kalas. Tḭgri o raw kuran ndɔ gudriit. Ɔ tiʃi bi nam- nam kadre ka ne fa ya de kilenen. Na hasab de ɔr rɔɲ təba On ket ty yo kaba. Aʃan te far ki ɗob ke ɓi ŋgale rɔne wal kawini mboro yenen kum yo kawa tatan aʃan. Ro de molo ka set min de ankawa nen Te far rogo dimam mam ŋgal, bal min anded ede ne. Aw go ndiginen ty yo gəra, gəra ya menen. Gəra aɲ me rode gəra aɲ me mam ndo ɗo el bini kut far ki, ne kudu ndel. Ta ne ya awe to reyre get. Ɔt te fini de rɔya rak matʃak futu ndeel kar ɗi nee te far kene gəra he. Wuy taten te far ke gəra he, yo gəra hine nam ane. Tar di den tar di ge da dala, u yikawa, wuyina bini wuy kawa kawa degan. Dee te far ki far kine moto, Taag tamaɲ taten kadar nam kaŋ ŋgo safari dinen. Yo lele yo ara yo bini. Gu ndug da tʃut ɔ fo gu ndug tʃut ɓi nam ha na kɔl me him ya de kil ya. I di te ɔr ye mba ha, zakan riyo fɔr an ko, tunde el. Too saad keɲ. Ŋgal deni yen ti o ndiginen tɔ lḛɲ to far ko, kab ji ne zaata ke. Yani <hesitation> mboko ŋgale mana a go ndigi da yew kaw dala, ɓar kinde yḛŋ de zaman. De maŋ de zaman bafen ogbenen ti. O de i zamaa i ko, kalas, koso ko kalas te far keɲ, far kin manen. Nde menen zaman ŋgos naani ina o ɗopoti zak ŋgal ne. Wud de ba fene, tan kalas tun te kaw ne walas to, yo gawa aʃan uketʃe de ɓawa. O kader ke far kene kalas te u tʃew ke tana miʃil da.